قريت الأسبوع اللي فات <hesitation> قصة <hesitation> أرض زيكولا، كانت قصه مشوقه جدا، وهي فيها <hesitation> خيال علمي شويه هذاك علاش أنا مغرومه بيها الق- الروايات والقصص من النوع هاذي تشدني برشا، أحداثها مشوقه وطريقة السرد كانت <hesitation> حلوه برشا فماتملش مذابيك تعرف شناوا باش يصير.